<hesitation> Fermeturen'ankanjo ndraiky <hesitation> misy raha aroa koa izy- raha aroa mifandrai o de <hesitation> zare samy magnana nifiny ai, de nifiny igny amnjay tsy mifandanja, de izy lai tsy mifandanja igny karazagny oe, lay <hesitation> lay raha ma <hesitation> mody azy igny migorosy mampifameno lay gnifiny aroa igny de, mifampihinagna nifiny aroa igny de lasa mi- mifampitagna de igny amnjay matônga <hesitation> tsy mifody- tsy miso h'non mifody.